A ie le famuze, a ie i serpent, aie le bisce, le vipere, a ie cul li ch'a ie a l'estero l'iguana, i ramarri, le lazerte, a ie bo pöi d'auti a i n'a sarà ancura, ma mi i cunosu nen